اليك طريقة بسيطة لسلق البيض، اولا تحضير البيض ضع البيض في قدر <hesitation> واضف ماء بارد حتى يغمر البيض تماما، <hesitation> ضع القدر على نار متوسطة واترك الماء حتى يصل الى الغليان، <hesitation> بعد ان يبدأ المال- الماء بالغليان خفف الحرارة واترك البيض ليغلى حسب درجة النضج المرغوبة.